Ma da solo ò con da gente? Se son da solo, me metto à ballâ con un matto, e fasso a coreografia de l'invexendou, che a fa sempre scena. Se ghe fïse de l'atra gente, sperieiva che ghe fïse quarchidun che ne sa ciù de mi.